gana ma bi zhe cenje to oyibwu kwo cenje atwa ishi yi bwa na bu zhi ko gana ga, ganana abuzha ba hin, yashi omakarata bizhe iyi tu se shi abata na me twa na na wa pata, bizha ta bi tu oko tiyejilo, akana abite bu tiyejilo pata bo gumo gu nu nu ib wa, ibe tu abi zhe ba mapa iyi na naba, gana ni ga, akana ge zhe makadu ga kuba alhaji suleiman from jigawa, ngan hete nu bu ba jime, ga bi to ma na ba nu bouchi tu ge hete nu bu hwan oku, omono oko ata nda tirace, to jita uko ga zha ngan hien wure tiya iyemeye shi go toma iti zhe, iti se iyemeye shikapa nu kepe zika zika ga jipe tu ba hien ibwa jigwoje, to zhe sha sha na ti zhe ishi kapa kwulana toma ga bajala.

<hesitation> Shipana hien tirace tu <noise> shipe bi zha ba hien tirace tu shipe yashi ka tihiya, bi zha ba hien tihiya tu shipe iyi gana sujo ta. Toh okana nana ibi shi un butu buko ba ta tiyejilo no vwa, iyi huin nu da ti ziba shi bi gurumbe, akanana ibice bi hurumba ata ga atawa bepe shi mepi ma bi butu bu tadu na zhi a bi zaji nu a tiziba, ta hwayi waa akana, genxhe gen te geni ata tizhi ba biyikwo oko a she ibwe shi deaconess ibwe shi bi hirubibwe nu chuch ata noyikwo, bosekenigen zhe ga ibe shi u.ɛ. C gen zhe ga ci ga, gaba bihirubi bwe ga ku ba biuya ba iba akana ga kuba hien asho i a totu ashe mapi ma biuya butu ba epe <noise> bi mapi moses. Moses bi hien a jila tirace ivwo oko so gata ti name atuba na naba gana gono atwu name ati ba na ba, gona gono iye shi na tihiya na turace iye sha ni nta tiziba ohwogo, ohini ata biyeri ba nda gana abi yeri ba nda atwa ata ɛbi jiteni apata ba layitana, un uwe shi butu bu we azha ma vwe seme a bisha butu bu ma tikana kubu ma bi zha baya tiyejilo ti webiye tu na bi zha ba gushigo tuwa.